Golleeji ɗi ngollumi ana keewi, kaa mo ɓuri mi fuu waawude ɗun e faccitigol haalaaji. Hono ittude angle e fulfulde e ko nandi hen